Ràha ten̈a ny môra zen̈y amin'ny hôtely, vary. Kàra ataon'ny kabaka zen̈y kàra ataon'ny kabaka kamankory, efatra arivo ariary anao efa mihinà. Avy iô amin'izay, ino koa, <hesitation> man̈araka zay lasopy, roa arivo ariary anao efa mihinà. Avy iô sabeda, aroe arivo ariary miaraka brôshety anao efa mihinà kôa.